ول يابا يمعود بس عوفني اركز ، بس عوفني اركز يرحم والديك -صاغلك ساعة بس اغيد اغيد اكمل شغلي، والله عندي شغل، يعني ما مافاضيلك ، خلي أكمل وبراحتك يعني اش ما تعمل اعمل بس عوفني بحالي ، شوية هدي - كلما اجي دشتغل وتشتت تشتت تشتت اي على كيفك